verkfallsaðgerðir um tuttugu þúsund félagsmanna í Starfsgreinasambandinu eru í undirbúningi eftir að viðræðum við Samtök atvinnulífsins var slitið í morgun óttast er að yfir þúsund hafi látið lífið þegar fellibylurinn gekk yfir suðausturhluta Afríku bylurinn olli mikilli eyðileggingu í þremur löndum og hefur neyðarástandi verið lýst yfir í Simbabve minnst þrjú eru látin og fimm særð eftir skotárás í miðborg í Hollandi lögregla hefur þrjátíu og sjö ára karlmann í tengslum við árásina sjávarútvegsráðherra segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við sveitarfélög sem treysta á loðnuveiði loðnubrestur sé skaði sem sjávarútvegurinn þurfi að bera sjálfur nemendur í Hagaskóla hafa tekið höndum saman og berjast fyrir því að fjórtán ára afgönsk skólasystir þeirra fái dvalarleyfi þau skora á stjórnvöld að

tryggja henni öruggt líf hér á landi og safna nú undirskriftum Starfsgreinasambandið sleit viðræðum við Samtök atvinnulífsins í morgun eftir að atvinnurekendur mættu ekki með nýjar tillögur á sáttafund verkfallsaðgerðir gætu hafist í lok apríl og náð til um tuttugu þúsund félaga að sögn formanns sambandsins þrettán sinnum á tæpum mánuði hafa Starfsgreinasambandið og Samtök atvinnulífsins fundað með formlegum hætti hjá ríkissáttasemjara það var viðbúið að viðræðum yrði slitið í dag en það var þungt yfir formanni sambandsins að fundi loknum það voru engin ný tilboð

frá Samtökum atvinnulífsins þannig við lýstum yfir yfir því að við teldum þetta árangurslausan fund þannig við slitum viðræðum

mjög vel með s g s á undanförnum vikum langflest hefur náðst að þróast í sameiningu þannig ég geri ráð fyrir að við getum tekið upp viðræður aftur með skömmum fyrirvara samkvæmt heimildum fréttastofu er aðalþröskuldurinn hvernig reikna á álag vegna yfirvinnu fólks í hlutastarfi björn segir að næstu skref séu eru að kalla saman aðgerðahóp

búið að ákveða hverjir fara í verkföll eða að hverjum þau beinast þetta er svolítill ferill sem þarf að fara í gegnum og tekur

væntanlega ekki fyrr en í apríl þá nei ekki fyrr en seint í apríl eða byrjun maí sýnist mér formaður Samtaka atvinnulífsins hefur ófáum sinnum sest við þetta borð að undanförnu það fer að líða að næsta fundi hjá Eflingu og v r en að óbreyttu hefja samtals rúmlega tvö þúsund og þrjú hundruð

félagar þeirra verkfallsaðgerðir á föstudag einnig stefnir í átök hjá iðnaðarmönnum sem eru um sextán þúsund talsmaður þeirra segist hafa umboð til að slíta viðræðum hjá sáttasemjara á morgun þær stranda líka á vinnutímamálum

að fer svona eins og eins og horfir þá er ekkert annað í stöðunni en að

nú er mikilvægt að nýta næstu daga til að forða því að hér verði mikið efnahagslegt tjón í gegnum þær verkfallsaðgerðir sem búið er að boða drífa Snædal forseti a s í hvernig metur þú stöðuna núna hún er alvarleg það stefnir í verkföll á föstudag hjá v r og Eflingu og nú er

að undirbúa fleiri verkföll hvað þarf til að leysa þennan

álögur á ákveðna hópa stefnir í að það verði sett lög á þessar verkfallsaðgerðir ég á eftir að sjá þá ríkisstjórn sem þorir

fjallað um þessi mál í Kastljósi að loknum fréttum þar verða Flosi Eiríksson framkvæmdastjóri Starfsgreinasambandsins og Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Samtaka iðnaðarins forseti Mósambík óttast að yfir þúsund hafi látist í flóðum

og fárviðri vegna

sem fór yfir suðausturhluta Afríku staðfest er að hátt í þrjú hundruð eru látin í Mósambík Simbabve og Malaví fellibylurinn

náði landi í Mósambík seint á fimmtudag og var vindhraði þá um hundrað sjötíu og sjö kílómetrar á klukkustund hann skall svo á Simbabve á laugardag og skilur eftir sig gríðarlega eyðileggingu og

hefur orðið einna verst úti hún er fjórða stærsta borg landsins og þar býr um hálf milljón manna um níutíu prósent borgarinnar eru skemmd eða jafnvel rústir einar að sögn Rauða krossins bjarga hefur þurft fólki úr trjám og

hefur valdið miklu manntjóni í Mósambík Simbabve og Malaví óttast að yfir þúsund séu látin í landinu flaug yfir Beira og sagði átakanlegt að horfa upp á lík fljótandi um

borginni útlit er fyrir áframhaldandi rigningu þar og í Simbabve forseti Simbabve hefur lýst yfir neyðarástandi þar í landi stór gígur sem myndaðist í vegi

svæði í austurhluta landsins breska Ríkisútvarpið greinir frá því að komist ekki þangað og ættingjar hafi ekki náð tali af ástvinum þar þrjú eru látin og fimm særð eftir skotárás í hollensku borginni búið er að handtaka þrjátíu og sjö ára

grunaður um ódæðið árásarmaðurinn hóf skothríð í sporvagni í miðborginni um korter í tíu í morgun að íslenskum tíma strax í kjölfarið var viðbúnaðarstig vegna

hækkað og fljótlega fylltist miðborg Utrecht af þungvopnuðum lögreglumönnum sumum skólum leikskólum og verslunum í borginni var lokað og íbúar beðnir að halda sig innandyra þá var mikill viðbúnaður á lestarstöðvum og flugvöllum nokkrum klukkustundum eftir árásina birti lögreglan mynd af hinum þrjátíu og sjö ára gamla Gökmen Tanis og og bað fólk að láta vita yrði það vart við ferðir hans en það ætti alls ekki að nálgast hann lítið er vitað með vissu um nema að hann er fæddur í Tyrklandi fjölmiðlar í Hollandi hafa eftir nágrönnum hans að hann hafi verið í ójafnvægi upp á síðkastið einkum eftir að eiginkona hans skildi við hann þeim þyki hins vegar ólíklegt að hann sé hryðjuverkamaður ekki hefur verið gefið út hvort árásin teljist til hryðjuverka en hollensk yfirvöld segja að það sé ekki útilokað á fundi með fréttamönnum á sjötta tímanum kom fram að búið væri að handtaka á fundi með fréttamönnum á sjötta tímanum kom fram að búið væri að handtaka stjórnvöld taka dóm Mannréttindadómstóls Evrópu alvarlega þetta sagði Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra þegar hún flutti skýrslu um viðbrögð stjórnvalda við dómnum á Alþingi í dag hún sagði að engu að síður ætti að gefa svigrúm til að reifa ólík sjónarmið en mikilvægast væri að eyða óvissu og finna farsæla lausn það liggur fyrir að þessi dómur við tökum hann alvarlega dómurinn er veruleiki og ég held hins vegar að við höfum ákveðið tækifæri sem þing til að sýna

í okkur býr hvernig við tökumst á við þennan dóm menntamálaráðherra sagði að mikilvægt væri að gera ítarlegt mat á hagsmunum sem mæli með og á móti því að áfrýja dómi Mannréttindadómstólsins til efri deildar dómstólsins afar mikilvægt væri að Alþingi ynni vel og samhent að málinu það er hins vegar

ekki hægt að taka ákvörðun um málskot án þess að vega og meta áhrifin af því á stöðu Landsréttar og tryggja eðlilegt umhverfi dómstólsins óháð því hvaða ákvörðun verður tekin þingflokksformaður Pírata sagði að Landsrétti hafi verið ætlað að vera gríðarleg réttarbót gerð í þverpólitískri sátt hún hafi ríkt allt þar til þáverandi dómsmálaráðherra lagði fram val sitt á dómurum

lítið fyrir skýringar fyrrverandi dómsmálaráðherra á því hvers vegna hún hafi vikið frá lista matsnefndar með vísan til dómarareynslu svipaðar eftiráskýringar hafa nýst flokknum og dómsmálaráðherrum hans dómsmálaráðherrum hans vel til að réttlæta pólitískar skipanir dómara um árabil eins og fjölmörg dæmi sanna formaður Samfylkingarinnar sagði fyrrverandi dómsmálaráðherra hafa böðlast áfram og skeytt engu um ráðgjöf eigin

sérfræðinga þegar hún skipaði dómara við Landsrétt vonandi verður þessi dómur til þess

skipa í dómstóla af geðþótta úr röðum umsækjenda

þingið vill fjalla um þessi mál en þetta er

þingið vill fjalla um þessi mál en þetta er

það liggur ekki fyrir plan

Kristján Þór Júlíusson sjávarútvegsráðherra segir að

að loðnubrestur sé högg sem sjávarútvegurinn þurfi að bera samkomulag um fiskveiðisamning milli Íslands og Færeyja náðist fyrir helgi gert er ráð fyrir að ríkissjóður verði af fjórum til fimm milljörðum króna nú þegar ljóst er að engar loðnuveiðar verða á þessari vertíð aflaverðmæti loðnu hefur árlega verið á bilinu fimmtán til þrjátíu milljarðar á undanförnum árum í síðustu viku var formlegri leit að loðnu hætt og að óbreyttu verður því ekki gefinn út

segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við þau sveitarfélög sem treysti á loðnuvertíð ég hef engin úrræði til þess það er högg sem sjávarútvegurinn þarf að bera að öllu óbreyttu í stærra samhengi að leggjast yfir áhrifin af efnahagsáföllum sem ríða yfir en hingað til hefur ekki verið gert ráð fyrir öðru heldur en því að ef brestur verður í loðnuvertíð þá bera viðkomandi fyrirtæki það sjávarútvegsráðherrar Íslands og Færeyja kynntu í dag fiskveiðisamning milli

er endurnýjun á samningi frá því í fyrra og veitir Íslandi aðgang að lögsögu Færeyja til að veiða kolmunna og norsk íslenska síld fær þrettán hundruð tonn af makríl frá Færeyjum og Færeyjar fá fimm þúsund sex hundruð tonn af bolfiski og allt að þrjátíu þúsund tonn af

loðnu frá Íslandi finnist loðna í veiðanlegu magni í lögsögu Íslands samningurinn kemur í kjölfarið á verulegum áhyggjum af loðnubresti en kallað var eftir samningi við Færeyinga svo útgerðir gætu að einhverju leyti snúið sér að kolmunnaveiðum það kemur í rauninni ekkert til móts við það að missa út eina loðnuvertíð en hins vegar er mjög gott að við erum búin að ná samkomulagi við Færeyinga um til þessara veiða

veiða það er mjög gott að það sé komið í höfn öryrkjar geta ekki sparað segir kona sem ætlaði að greiða niður skuldir með

en komst að því að hún myndi tapa tekjum á því félagsráðgjafi hjá Öryrkjabandalaginu segir að öryrkjar séu fastir í fátæktargildru Fjóla Egedía Sverrisdóttir greindist með brjósklos í hálshrygg fyrir tíu árum og hefur ekki mátt vinna síðan hún er öryrki og fékk um tvö hundruð fimmtíu og fimm þúsund krónur á mánuði frá Tryggingastofnun í fyrra greiðslan skiptist í grunnlífeyri um fjörutíu og sex þúsund krónur aldurstengda örorkuuppbót um fjögur þúsund og sexhundruð tekjutryggingu um hundrað fjörutíu og þrjú þúsund og

um sextíu þúsund krónur sem þeir fá sem eru með lágar tekjur framfærsluuppbótin

skerðist samkvæmt krónu á móti krónu reglunni fjóla hafði greitt í lífeyrissjóð og átti einnig tæpa milljón í

svo ætlaði ég að taka út þennan lífeyri séreignasparnað til þess að borga upp lán þannig að ég þyrfti ekki að borga þessa okurvexti hún varð að hætta við það því þá hefði hún misst framfærsluuppbótina og komið út í mínus fjóla er ekki sú eina sem

ekki getur notað séreignasparnaðinn vegna skerðingarákvæða þó nokkrir hafa leitað vegna þessa til Öryrkjabandalagsins fólk getur verið í þeirri stöðu að eiga þennan séreignasparnað en geta ekki nýtt hann nema með þessum afleiðingum

um sjö þúsund tvö hundruð örorkulífeyrisþegar fá framfærsluuppbót af þeim fá um fjögur og fimmtíu hana óskerta allar skattskyldar tekjur eins og dánarbætur fjármagnstekjur aðrar lífeyristekjur skerða framfærsluuppbótina krónu á móti krónu og það gerðist í tilfelli Fjólu í ljós kom einnig að hún átti rétt á greiðslum frá lífeyrissjóðnum vegna örorkunnar og var gert að taka hann út við það missti hún framfærsluuppbótina og þurfti að auki að greiða til baka það sem hún hafði fengið áður og þá þarf ég að borga til baka

tuttugu og fimm þúsund getur orðið hærra getur orðið lægra við uppgjörið núna í vor og eina sem hún getur gert núna er að taka út

til að endurgreiða Tryggingastofnun framfærsluuppbótina sem reyndar dugar ekki til því upp á vantar hundrað og fimmtán þúsund krónur þegar ég ætlaði að taka þetta út á sínum tíma þá ætlaði ég að nota

borga niður lán en ég skulda meira í staðinn þetta hefur þær afleiðingar að fólk er fast í fátæktargildru það er alveg sama þó það reyni að afla sér tekna annars staðar frá það er alltaf í sömu sporum nemendur í Hagaskóla í Reykjavík hófu að nýju undirskriftasöfnun meðal samnemenda sinna í morgun þar sem farið er fram á að stjórnvöld endurskoði ákvörðun sína um að vísa

fjórtán ára skólasystur þeirra

og fjölskyldu hennar úr landi jæja nú ætlum við að byrja aftur að safna undirskriftum fyrir Zainab og ef þið eftir að skrifa undir þá getið þið komið hingað og skrifað undir hjá okkur undirskriftasöfnunin var stöðvuð um tíma í síðustu viku því einhverjir foreldrar höfðu komið efasemdum á framfæri við stjórnendur í Hagaskóla um að söfnunin

stæðist persónuverndarlög málið var skoðað og í dag var ákveðið að heimila nemendum að halda

hún væri að frumkvæði og forræði nemenda sjálfra ekki skólans er fædd í Afganistan en flúði til Grikklands þar sem hún dvaldi í flóttamannabúðum hún kom til Íslands um mitt síðasta ár ásamt móður sinni og bróður fjölskyldan fær ekki dvalarleyfi á Íslandi á grundvelli Dyflinnarreglugerðarinnar en

samkvæmt henni má senda umsækjendur aftur til þess Evrópulands sem þeir komu síðast til fyrir komuna til Íslands þar skuli taka umsókn þeirra til efnislegrar meðferðar ekki hér á landi skólasystkini hennar berjast gegn því að hún verði send úr landi það eru allir mjög sammála um að þetta sé rétti hluturinn til að gera og auðvitað viljum við að hún og fjölskyldan hennar lifi góðu lífi hér á Íslandi og öruggu lífi og

safna undirskriftum og skora á yfirvöldin sýna þeim að við höfum skoðun

já það eru allavega einhverjir fjölmiðlar búnir að

málið og gera þetta að svolítilli umræðu sem við erum mjög þakklát fyrir og vonum bara að Útlendingastofnun og allir hlusti á okkur líka

lögreglan á Suðurnesjum lýsir eftir tveimur níu ára drengjum í Grindavík þeir skiluðu sér ekki heim eftir skóla í dag á lögreglunnar segir að drengirnir heita Þorgeir og Orri Steinn Grindvíkingar eru beðnir um að hafa augun opin og hafa samband við lögregluna ef eitthvað hefur heyrst eða sést til þeirra aðsókn í

sundlaug Akureyrar hefur stóraukist eftir að veigamiklum endurbótum lauk forstöðumaðurinn segir að kostnaður við framkvæmdirnar sé að skila sér til baka í auknum tekjum endurbætur

á sundlaugarsvæðinu hófust tvö þúsund og sextán og stóðu í tvö ár settar voru upp þrjár nýjar rennibrautir

og fleira framkvæmdirnar voru umdeildar ekki síst því að kostnaður fór yfir fjögur hundruð milljónir króna og langt umfram fyrstu áætlanir en fólk virðist kunna að meta svæðið og varð algjör sprenging í aðsókn eftir að rennibrautirnar voru opnaðar í fyrra komu rúmlega fjögur hundruð þrjátíu og eitt þúsund gestir í sundlaugina og hafa aldrei verið fleiri þetta er aukning um fjörutíu og tvö þúsund frá tvö þúsund og sautján og hefur fjölgað um tæplega hundrað þúsund gesti frá

tvö þúsund og tólf aðstaðan hefur

náttúrulega breyst alveg rosalega mikið og ég hefði alltaf trú á því að þetta hefði geysileg áhrif og það er bara raunin þótt það gangi ágætlega að anna þessu þá er oft þröngt og reyndar nýleg dæmi um að loka hafi þurft um stund vegna fjölda marga daga er alveg sprungið hérna það er sprungin aðstaða í klefum og pottum ferðamenn séu miklu fleiri en áður en heimafólk fer líka mikið

í sund mér finnst þetta alveg ómissandi og þessi sundlaug okkar er orðin þvílíkt dýrðarinnar tæki að það er ekki hægt að sleppa þessu og þessir nýju nuddpottar ég vil bara benda fólki á að sækja þennan dýrðlega stað þegar verður svona mikil aukning þá verður líka tekjuaukning og það er bara gaman að segja frá því að þá að veðri það verður nokkuð hvöss

suðlæg átt og rigning sunnan og vestanlands í kvöld og nótt en stíf suðvestanátt á morgun með skúrum eða éljum norðaustan til verður að mestu þurrt og bjart bætir heldur í vind við suðurströndina annað kvöld og veður fer heldur kólnandi Sigurður Jónsson

fer nánar yfir þetta hér rétt á eftir þá er komið að því að sjá hvað verður í íþróttafréttum

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér um sportið í kvöld við rýnum betur í landsliðshóp Íslands sem kemur saman á Spáni í dag mætir Andorra í undankeppni tvö þúsund og tuttugu á föstudag og Frökkum á mánudaginn spennan var mikil í leik f h og Aftureldingar í úrvalsdeild karla í handbolta í gærkvöld og úrslitin á

mótinu í golfi réðust í gærkvöld þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir verkfallsaðgerðir um tuttugu þúsund félagsmanna í Starfsgreinasambandinu eru í undirbúningi eftir að viðræðum við Samtök atvinnulífsins var slitið í morgun óttast er að yfir þúsund hafi látið lífið þegar fellibylurinn

gekk yfir suðausturhluta Afríku bylurinn olli mikilli eyðileggingu í þremur löndum og hefur neyðarástandi verið lýst yfir í Simbabve minnst þrjú eru látin og fimm særð eftir skotárás í miðborg í Hollandi lögregla hefur handekið þrjátíu og sjö ára karlmann í tengslum við árásina sjávarútvegsráðherra segist ekki hafa úrræði til að koma til móts við sveitarfélög sem treysta á loðnuveiði loðnubrestur sé skaði sem sjávarútvegurinn þurfi að bera sjálfur

íþróttum veðri og svo Kastljósi næstu fréttir eru í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu í kvöld ég verð aftur með ykkur þá þangað til veriði sæl